Dupunibe tedetu dupuni ba cijishi dupu nu upug dupu nu uwape mul boko dupu nu upa no be yebi, dupu nu upa no be tetu, dupu nu upa no be neshe dupu nu upa no be te dupu nu upa no be cihi dupu nu upa no be cenje dupu nu upa no be tidetu dupu nu upa no be cijishi dumpu nu woshi dupunu woshu nu boko, dupu nu woshi ni be yebi dupu nu woshi ni te tu dupu nu woshi ni neshir dupu nu woshi ni be te dupu nu woshi ni be cihi dupu nu woshi ni be cenje dupu nu woshi ni be tidentu dupu nu woshi ni be cijishi dupu nu talace, dupu nu talace ni bako dupu nu talace ni be yebs dupu nu talace ni be tetu dupu nu talace ni be neshi, dupu nu talace ni be te dupu nu talace ni be cihi dupu nu talace ni be cenjɛ dupu nu talace ni be tidetu dupu nu talace ni be cigishi. Dupu nu buhanda, dupu na uhanda nu boko dupu na buhanda ni be yebi dupu na buhanda ni be tetu dupu na buhanda ni be neshi dupu na buhanda ni be te, dupu na buhanda ni be cihi, dupu na buhanda ni be cenje, dupu na buhanda ni be tidentu, dupu na buhanda ni be cijishi dupu yebi.